yato solaku biasa eke sitammu na' sanganna biasa to <hesitation> cimman atau adli eke biasa ke sitammuna' <hesitation> jio biasa jio lalan atau biasa ke memang eke la sitammu tonganna' si chat na jolo jio hp, mane misalkan anu biasa male na raka <hesitation> maningo anu susi to' mai tama raka kampus, male ma' kulia male na raka ma' futsal atau malena ma' game mabar sola sola pea sola solana, terus <hesitation> apa, pasti ke sitammu na sola solaku <hesitation> yato cimman pasti <hesitation> si paccarita na' tentang masalah. masalah masalah na raka atau masalah kuliah na pasti biasa <hesitation> buda bang apa na pukada lako aku atau ku bengan saran biasa ke anui ke <hesitation> pusing omi kutiro pasti den omo masalah na susito' mane ke apate <noise> yato biasa kusolang biasa <hesitation> umuruna to sekitaran duangpulo tahun mane sering male male bang tae' na jelas <hesitation> male lu lako lu jomai tae bang apanna jelas umba la naola biasa minta'de ta'de punala na yate fadli biasa ke biasa ke na aja'na male pasti <hesitation> male na' na aja' maningo ato mabar mobil legend biasa na aja'na lako sudiang lako banuang ku <hesitation> terus to den duka te disanga bems pia bandel eke di suai pasti buda bang alasanna na buda bang kadanna susi bang baine bem bems. <noise>